Wima nhommtim bo bima inbinte, we gí suufi, <hesitation> ngi mbatumoñe. Mbatumoñi we, binjiŋjiŋni wédi ma, ndi wédi ma ñuumo hani uɓéŧi mo, binan túm mbatu ma, binan wi ros.